إنفضل الموت نحني علي أن نحنا نرى أحبابنا تموت وتفارق الحياة، ما نستحمل نعيش من دون هم كانوا يستحملوا لهم العمر الطويل وندعو الله ان يبارك في أعمالهم أما أنا فلا أتحمل أن أرى <noise> عزيز علي فأرجو من الله ألا يريني مكروه في أحد أحبه.